Buena dena to bekw' kon to shiti <hesitation> kroprama yolan chsaka <hesitation> shet niersona yaniraw sekna bzin, sekna wao, bakz mayama, ram ma xoekw <hesitation> rawmashira mare bsabe xsabildowe sabdloweni neraw shi ati bekwꞌni kwen gak naba korkoloubekwꞌ neroꞌyoo, taltobuen siꞌ to mandad chero mabi, tono chosied ba baka kwalo mar bason ma ti chsenan manekə nate shitni yoro bshetlanioꞌ bay kano ke bekwꞌ de na cheon kron mana mekwroma guerkawchenlo sotigak na bekwꞌ persake bekwꞌ cheron mar reshomꞌ erio lechwan' xonma bay naꞌ guyadin ma atishitni chere xonllet chertaw shi lo- lo xmanda shi goklodoteg nllit toguero rot gon shet xmandad nicheteni, yalongon manchi rtawyogakma ati bekwꞌni bekwdi dijeron xmandad dila <hesitation> lokaygalan nan kero garon pakwx xmandad gani laldodoꞌ lachgarechga dima retodilamareꞌroman xmandad wranna bakw wranna llit.